Ny voankazo <noise> betsaka ny tsy mahafantatra azy a ary mba <laughs> ampirisihako azy ireo oe andramo a ohatra zao oe: ny vôtsikiry a, ny vôndrano a ary ny voatango izay <hesitation> voankazo tena tsara tokoa nefa manahirana <noise> ary tsy mahazatra ny olona ny mihinana azy. Eo amin'ny legioma indray de ny baranjely a izay <noise> tsy hay oe atao ahoana ny mahandro an'azy hoan'ny akamaroan'ny olona kanefa tena tsara tokoa.